زما د خوښې واده به ساده خو دودیز وي. زه غواړم خپلوان او نږدې ملګري پکې وي. نکاح، حنا شپه، او خوږ رسمونه دې وي. خواړه دې ښه وي، فضا دې ارامه وي. زما لپاره درناوی، مینه او یووالی مهم دي.